<hesitation> Darang litinin, lii, shhelppo, ajuk, peere, nyakkani, she, li, lii shuppu, ajuk, peere, sheyani, lii, shuppo, ajuk, peere, sheyani, lii, shuppo ajuj peere, sheyani.